Jari injo punna pattindroangku nakke si alloa biasa a todo attindro allo injo punna tinro alloa biasa ta mallingmi injo biasa punna ka tallung jangan tindro allo kah nakke tala ku sa'ring todo ku ngai tindro alloa injo ku ngai tindro allo biasa punna mangang kaleapa, punna rie maeng ku jama-jama nu hatanga intu jamang-jamangna biasa punna minroa ri balla a, a tindro pun tindro alloa inaing injo tindro alloa ri nakke injo nu tala tonji dikua allo-allona kugaukang, nu manggang todopa, na punna la banging to i biasa biasa te' punna tindroa injo punna bangi'i biasa paling mallingmi injo punna ta'limang jang palagi punna maenga atindro allo, punna maenga tindro allo biasa mallinga tindro punna bangi'i jari punna bangi'i biasa na ku malling atindro todo biasa punna rie to dijama-jama punna bangi'i punna re' todo intu mae intu urang-uranga ri balla a to lampa to' ki biasa ku' kumpulu rung taua, biasa mallinga atindro punna bangi'i punna pakunjoi na biasa todo ita'a tindro punna bangi'i, biasa todo punna mangngang kale'a punna banging'i jama-jamang sarri' Tu punna re battu kulamppai na ku ma'ngang biasa ta tindroa punna banging i e nyamang to ' tindro di sa'ring punna mangnga taua na ki tindro palagi punna tindro maki pole na bosi-bois mo pole naung pokona nyamang kalea tindroa na bahaya todo punna nyamangi tindroa biasa di kaluppai ambangung nga malling to biasa ambangung kah nasaba injo ballo tindroa di sa'ring punna banging i